Maha samy hafa ny sakafo biôlojika sy ny sakafo ampiasaina akora simika voalohany ah: ny sakafo biôlojika dia mahasalama kokoa raha mitaha amin'ny sakafo misy akora simika, <hesitation> ny faharoa ah ny sakafo biôlojika dia tsy afaka tehirizina ela fa mora simba ary ny farany ah ny sakafo biôlojika de ma-de mahasalama kokoa.